வண்ண உளவியலில் பழுப்பு நிறத்துடன் தொடர்புடைய சில முக்கிய பண்புகள் பின்வருமாறு வலிமை மற்றும் நம்பகத்தன்மையின் உணர்வு. பிரவுன் பெரும்பாலும் பூமியைப் போலவே திடமானதாகக் காணப்படுகிறது, மேலும் இது பெரும்பாலும் பின்னடைவு, நம்பகத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறமாகும். தனிமை, சோகம், தனிமை போன்ற உணர்வுகள்.